شايفه إن هو نوعا ما الاتنين مترابطين ، وإن الاتنين مهمين ولازم نعملهم ، لإن ال- السعادة الشخصية هتأثر على ازاي انت بتتفاعل مع المجتمع وبرضه المساهمة في المجتمع اصلا هتخليك سعيد أكتر ، فالاتنين مترابطين